Ase inche, etugo ning'oboete. na enyang'au, ase egento kiagera nateba enyang'au ase eng'encho nanyerorire, eh, nere ng'oboete ase eng'encho, terige- te- teri eria ya ogotugwa. Eria na egento kia orosana, lakini kwanyora, aba bono intwe abagusii, mbare okonyora batugete enyang'au eria. Enyang'au eria anyetugete naende okonyora omonto otugete enyang'au eria na omorogi. Ritang'ani pi, inche nanyerora, eki tore roche iga togobucha amache egaeta, aro kera omonto nabo aegosete, naende omanyete ere ere eng'ao asee onya okobuga ng'a esese lakini teri sese ase eng'encho amagora ayamo are amaeng'e, ayamo ayare amatambe. Nabo twaegosete. naende egento twakumetia sana ase eng'encho enyang'au teri gotoka rahisi, lakini okonyora omonto buna omorogi, akonyora anyetugete onyea chinyama, onyea endagera buna oborogi. Igo nabwate egasi agokorera enyang'au. Inche egento narorire na enyang'au, echi chinde iko- okochiigwa nkochirora ase, bono buna chitibi ime, eh lakini ase enyang'au inche ero nanyerorire obosio bwane naende ninyeobote, ase eng'encho togoika manya mwa egento keria ang'e ase eng'encho togokoreti ki? tokemanyeti, eh, either ekorie gose ekorome, eh. Inche egento narorire na enyang'au naende nero ninyeoboete, egotugwa mono mono na abarogi, okoigwa mwa nyarebe, nabwate enyang'au kwanyora bono okonyora bakotumeka mono ng'a abagusii nabarogi abagotindokora abanto, abanto bari bagotindikorwa baria, chinyang'au chiria bakoreteke ki? Batugerete, naki okonyorora abagusii abange bako bakorokwa abarogi, naende batugete chinyang'au. Inche na enyang'au ng'oboete ase obogima bwane mh.